Niŋ doo maanoo loŋ, i be a kela ñankataŋo le ti, i ye soosoo ke a kaŋ walla i ye domodaa ke jee walla i ye tiya duuraŋo ke jee, niŋ rasiŋo loŋ, i be a kela ceeboo le ti, walla i ye ke yaasa ti walla i ye domodaa ke a kaŋ puru a ye domoo noo a ye diyaa.